जैसा कि आपने जाना कि खाबा के नरे तरह की चीज़ा रहा है। और उन में से भी घने तरह की चीज़ा खाबो गणों पसंद है। और मैं सबसे बढ़िया लागे मैं यह कुकीच यानि की बिस्कूट। बिस्कुट कई तरह के रेवे चरखा मिटा। नमकीन तू उनमें से जो मेन मेन है गा वह अशान पहले तो सबसे बड़े और सबसे मस्त लाख बा आलो पार्लेजी। फिर क्रीमाला विस्कूट उकेवाद। मैं में नमकीन विस्कूट कुर्कुरे दो हज़ार बीस क्रेकजेक ओकर पाचे पतंजली को दूढ़वालू विस्केट। मॉम्स मेजिक बिस्कुट केशू बिस्कुट जीरा बिस्कुट तो यह ऐसा का बिस्कुट है जो मैं खाव वह बहुत ही बढ़िया लाग है।